Si pensu d'si, però pürtrop, pütrop al e nen parei cume cume a dëvrìa ese e perché a ie tropa disparità tra la pupulasiun, tra le nasiun, a ie, a ie tanta diversità, a ie cul li pi pover, cul li però ventarìa cerché dë dë d'ecuiparé tüta la situasiun